Kare nibagira ngu amazima nigiitisa obumwe mbwenu nkanye tikugira ngu, nikirugiirira, amazima nigetaagisa ahantu ahamwe nobumwe nka- nka nkomubushweezi aho ningira nti amazima nigaba nigeetaagisa kwonka kandi amazima agamwe nigabaasa kukwiitisa, nobaasa kugira ngu nyowe nkangwe ahamazima munonga may be aha bweki, neeki, neeki nkebi ebya court nenki oshange byakusiba, byakusibisa kumara emyaaka yoona omu- omunanka egi omukubeeraho kwaawe omu nsi, <hesitation> so amazima nigetaagisa ohamwe nahamwe, tikugira ngu nihoona.